Dii ge bwi matori kakok boka bibwe kwaama kew bokah yeechu la mentang numbeu in choworo kwatti minni bwiranke kwatti takwame minni bwiranke, kwatti bwe bangjighe kino komtachijile kwomtom chiin nyimon bo filang kwaama wii chen nyombo kanghe a diker we kwo nyinoghe mani fiye maranka man mabiya nurna bira bitene la chanawe kaa kwama ki bwichi chwe bwe bangjighe in tonghu nubo nyimom kerche reu tonghu nubo chwa chotiyeu chobo kiye binen ker kwaamare bobinang kefilang kwaama ke whe bobo nyowe bo nyowen rebon to filang moreche filang ko more che matoa nyeh? filang ko tenang tenaghe wori bwiran ke miu yeechu too yoken kwoblom bwatiye chitang chichitang men bwiran karmawe yilakabum cho yomenti wahen men bukang me fiya fullongka ki yee mninfiya fullonka whori kwatti menni fulenne nyeki bwangten chantini du wen kanghe nuwabo lumari, kiyabo tunwolo fini kanghe nuwabo lumar kin nawe chwane diye duweneu kanghe nuwabo lumari kin chaji la diyi duwe yeechu bou weu men bu kwaama ning kang min nyi mi min ne belinghe chocho men buu kang miki to no nyori kaku boka cheko mama tabtichiko wori mo man bunglaghe chugoh chot dur choren choro wini boweri man bulaghe ke boka cheko. Dokacheko fo durbi tine roweu cha tuum liyad dor bitenereu chin la tangni liya bembo nabi bwangten tangnin liyab beb bori maani mor isirela kanghebo yem bi baiwutobo lonibe yayoliken lohnichi yilan yembalubo buro kebi kwanew yayoken lohni yilam nob chaab cimachinen naghenti ciyacibo diket chine chibo diket yeechu bouche mabo nyo kanghe bo duwen namo to chiri yachin kukennen kuu keme yeechu bouwe mabor cheyo kanghebo liyab nyo bobwantenti nyom bo fiye chia yatiya who nubo yar, eh kwob be tineria wo kele nacike yan chiko fe mabe to nure chiti kaghe duwen ke kwain do chimati a ciki mam cinidur chiro kwama ye boboche nyo duweu ke no ne kwananti yila tangle cho dike yeechu merabinene yoh menner duwen ma buklang tiye kebuka cheko lah tang num nubombo cheu bukacheka kebo konii na tannum nubembo cheu boka cheko bowboo bowee chiyi nob dukwomembo dukwomembo tiki wolume choturo kweni kwob chom choturo kwenibe kate chom na nime bokacheko mur bucehe bou yeechu mania yeechu wii mor nini yowa tangbeng kwaamar chiwari kanghe kwaame kubako wolom bidotbitinero chima ne chima kanghe cho lachito nyori bwirangkeriro doudur betene rar kwaama bonglang kanghe bibwo nifire wo ri chima mur nyam ka chek chima mur chwika chek chimi murchirkan ka chek cherkanga chago kwaa ma choto choyo tako be wo cho nyo be bwe nifirreni ne la cho to nyo ri kilacho dobdi. Na chowo na chiyak cham niwo mabo naghe kiye nyo nanghe durko chi mabo nyo chaye chi mabo nyo bi chwetendo chimabo yo lachomaye wo dike bwiye chiyi takkaghe kwaama keno nyari yorika chii toghu be bwe che na bo bwiya dor koblom bwatiyem nabwiya rii ni wuro ne bilinghe dorbi bwe chiridi deri nicho akayare deri na nafiya dume who kwatti diriyeu la mitori bilighe wehmor kerowo yeh bilike bilike cho dike moto bori mo neken bilike an mane bilike cho chuwo meyeechu weyeu wori matore yuwa tangba kwama go we bwanten ti kanghe mo dike chi toke ke dei, dike nob dukumeb toke ri ki dei duwene diye duwene matoti fulongka miko mo fiya bwe miyeu laworo kwait tiyeu lonbangjongo ke bwichi fullonkako matowe lawo kwatiyeu, kwaiti boyi bo boki dwen na bire bo anti fo lo bangjong mayibo miki diro woro, labongjong kwatti no mo tokkero chomri chom nake kwaiti nini dikiburo we nye re kebo boka kwaama ri no dike woke nobo we duwe diirmiro konu watiye no ka ti nuwa oh- momi tike nye no nyori no we kwaitiri na tan kwanabebo chumeu wolomeu nobatinuwadir chero to dike bwiu yeu bo bu dah yeechu ni bo kache cheko in chobora ghou kidikwe nubo buro Fabub yim kabe, chichibou ki dikiwe baya chibo diket maba nachi diket ti chibou binane katimi chwika kwamak cho dike bauke chia chodike bwuma yikom ti duwen nako nyo mome dike bwi me yiiti miki mabo tabti kanghe che mabo tabti kanghe luma cheko. Mabo tabti kanghe chwika cheko mo bo tabti kanghe filango cho bochigo dor bitenerowe dike bweyeu duweneu dike who bo fiyarantiyeu dike wo be totiyeu beta tobo yeechu ki kwaache in chochechet be yeechu ku kwaache chokbe yeechu ki kwaache in cho che boolanghe kanghe bo chitori yori mok nyo chin nebo filangho beri nachi cherbo kanghe bwirankero bero bo maneu no boda dan bobwiya ranghum tiyau kwama ki ha- ha no nyo re babu chocho bwiyati dur bere bwir chero chocho bo torm bwarang kenebero chodi ke bwi mato ri yori kabo la ma yaye mamab ye ke tangbe cho tangbe che chwetiyeu che chwe we niken tangbe cho mag mamene? ho- na wabe re lawabe cho ma men ye?. kinye bulaghe chiko labangjong di wabe cheryebo tang be cheryebo duklume meleu cheryebo kanghe dike chi matiyeu cheryebo lamitori yeechu cheu ke dimin yeechu chew ki wang na diye duwen mo ya wabi duwen na duwen diye wiin neq fiyekange ki fuware wo fiye kangne kefuware wo fiyekaughe ke mare wo yeechu kebonyo mwo yaku wabe mon duken mobwain ten kwaama mo chalangcho moducton kwaama mo madike yoryore kwaama kemo kinuyan mo kwob dilo kwama nuwanen muto fullon katiduwen mor dumemwe bibleyo loh mwemato fullon kaduwen mur nubolomwe whori cho filango yeechu bouchighe yorikabo mo in tikibwi mi tikina na yenubofir ker durcher mama matem bilangiyu ker durcher mana matem bilangiya tichigho mama titimeta ghomchan dur mer tiki chwerka kanghe ker welin mama yotitak ma nyamba tikanghe fo dorbe tenerowo noke yeechu cheryeredi. Lan ye bwe mama bilanchoti mama dukton choti kikakuke cho miyi kom ti mii duwen kebo yeechu ri fiye channeu no min kayam no kebo yeechuri kanghe no tiiduweneu no bwe bangjighe mani wori nubo kila kala wofo, labbo ke kelaka wochi fiyam kulen kwune nyocho no diye win bochin dimkange bwe bangjighe La we bangjighe kwaama too nyori yorikabo lakibare chocherbo kile la cho tomun bibwe chi win chwar wo cho boboweu bo na bwiya na tum bwirang ker dorbitinero chodiki bwi duwen <hesitation> botok kerotikidire chodikebwa duwen boya fiya filanghe chodikebwa bofiya nubo boro fabubo do bo nawo bofiya nobuboro to dir beldi na nobo nanyamom ke nubo kanghem bo we ke bangjigen nako buklaghe ke kerowori nakobulangbori to lako yiyi kile kume nabo bwantun kawa charko ri ye mabinene mabinenbo dike ke bo wu ro bo chamti kachaka duwen yabi dakrnneu fini mo bwiyam di mo bwiyam manimo nuwei dike kanghe di kaughe ma duwem keliya bi bwuti nyomom bo kanghe diker we kiyebo bwening diket kanghe duweneu chon dike wo ma bo bwe ning diker kiye bo diker yobo harbwe duyom bwe nyomom diker bweyila bwiyam dobcho chokiyibo bwenin diker to yeechu mabo nyo yeechu nyo bifumer chero na kulom boti, na werboti, na nebo dangneti chodike monitori ki wang kaghe bau labangjong mi yikom ti nokom chiyari yeechu dike manew bwe bangjighe mani mati dike mane bwe wa mana mati dike maneu bwe dirya mani mati dike mane bwe lugha mani mati Dii ke maneu bwe biyaken kanghe bwe chonghe mana maati bwe tighe kanghe bwe yonghe ma binen bo fo dorbitene dike chi maneu kanghe lia fo dorbitener maning wo riye cho tuum bwiran kebar co yokendor chonglm bwatiyer nuboburo kwarchoti kocheu chocho yi kwaama ki chutangchinang wori fa chinyom bo dike chimatiteu, na mo duwen kemwe tomen kemwe kwernen ki ya kemwe bwa mwan dak na chwayake che yana kulkin nen dor kolum bwatiyer lana kenchinen kwaama achiyan chenenwe mwan chiyaka mana ciyati la yeechu mabuche nyo katimi chwikako chochwibe choneken dumechi na menen miki mo duwen bibwe mwa wo kunkwi tum kile cherbe bwe mwe <hesitation> na chin twalunen kanghe mana chiyati kanghe mana chiyati ayiki choka ah chia tabwe wo chia yaken chiko to duweneu yeechu ke bwechi nua <hesitation> chini be yeechu ki bwichi in to. o daten chobwayam na bwiran ker bwiran kerbero na chutanwi. Cho duweneu lachiyim kabum kwaamako cho chenboti chanyirau ban nyombo ki diye che mine bilike wibeth kaka finika kaka. a chireka manma yidi mimanto cho mane bilike man tocho man wabkankanghe cho kuma anyo ye kango ken wori michiya kanghe cho mama tabti kanghe. Diye boka chek na duktancha nan chaklangche wori dike chimame neu lam bekwan dike tebmibo maneu dike chimame neu lam bekwandike liyab bo durbitine mameneu dike cho mameneu lambi kwan dike nubo kanghembo mameneu kagheri mwo neye kemir ka mwo neye ye ka belle cho an bittam kiyemero cho an dim yeechu lumaku chineyere ladike kanghe nangkwenifo yaken lotighi mankwani fo yaken lodirya man kwanifor yaken fiye kutan kutanghe ya yilau kwamet nakebo yeechu bou ki dikewo ki lumako we ri mamo kutati fiye chodike bwi duwe ne miyikom ti micho komti micho dumi nee be ti miki bi yilau kile nabo too filang ko chi nebe ri nabi bwanchinenten nabi chaklangcho ductoncho nabi kencho na nywel bi nen luwe wof nubo doutiyi kechobori ki dubo oh- matok nyo tidoubo we nubocho abou tifiye kaugheri nayinene kebo filang checri tonfliang chec bouki nuboburo diye duwe neu be tokkan ketti kanghe chi be nunghan nughiti kanghe chi at to dii duweneu bi tok kan ker ti kanghe cii bi nunghan nunghi ti kanghe cii ar too dir bero nawo nachi yweli ki na bwe bangjinghe na yilam nii fiir ken <noise> na nubo to, bito nyori, na ki bwan kwaama niten di kwaama an nebo dike chuum wure ma ken kom ti bi mwet dor bet nabi bwangten kwaama ki neero wiin diye duweneri kwama na tikanbo.